Weno lujua ta'viso veso ñuñayivi nitaa <noise> iyandiuxite iyandiuxi na kaxi ya kutu viivkutu va'aso i'i ta ñayivi, taka jniño ve <hesitation> kooso, te xi taka kuu ye kala servirso, te jnu yujne ijla te ni ndaku-iniña'a iyandiuxi, ko kui na modo kajlaso, xi ni kendo ta jniño te jue'eso, <noise> ña kui na modo xi kú kua'a ye kuja'aso ye kú nakuekaña'a iyandiuxi. <noise>